A gɛɛ- a gɛɛ nɔ ŋ̀gɛ kɛ-ɣeniɛi kaa a ǹɛ́lɛɛ kpaa ŋa kɛ-ɣeniɛi gaa a nɛ́lɛɛ mɛni ŋai gáa zu nya ɓa ŋá gaa a gɛɛ <hesitation> m̀ɛni maa ŋuŋ ɓa a kɛ̀ ŋá gaa a gɛɛ ɣele-wulii lɛ́lɛɛ gɛ̂i gaa a sɛŋ a gɛɛ tãi da mɛni berei ɣele wulii kɔɔ a pai pîlanii la nya ɓa berei mɛni ŋai da pai pâi la ŋɛ́i. Tãi ta a pai kɛ̂i dí ńdoli a ɣele-wala nɛ̃ɛ ti a gɛɛ ooo mɛni ŋí káa kɛ̂i kpaa máŋ tãi ta a pai kɛ̂i diyɛ ooo wɔ́lɔ-wɔlɔ ti nyiti polu mɛni ŋí kaa kɛ̂i kpaa máŋ mɛni nyiŋi a wála kula bɛ ka lí naa. Gɛ ni tãi ta a kɛ̀ mɛni ŋí da fe pai kɛ̂i naa nyii pai kɛ̂i a mɛni nyɔmɔɔ. Kɛlɛ mɛni ŋai kɛ̀ ma ɣele kuu lɛ́lɛ nya ɓa a mi vólo a kɛ̀ voloku ti mɛni ta fe pai ŋɛ́i yɛ kɔlɔ féla mɛni nyii a pɔri gɛ̂i a gɛɛ ŋá kpala ŋá tii kɛɛ ma. Kpɛ́ni fêi la zɛŋ kélee ya gɛ̂i nya ɓa ŋeniɛi su mɛni kélee fé pai kɛ̂i a ǹɛ́lɛɛ sɛŋ kélee fe pai kɛ̂i a bɔriɛɛ a gîe kɛlɛ mɛni a kɛ̂i nya ɓa a kɛ̀ ya íŋaa ɓo e siɣe íŋaa ɓo tãi ma gɛ ni e lɛ́ɛ la zu ɣele wulii e kɛ. Gaa kpîŋ a kɛ-ɣeniɛi lɛ́lɛɛ vóloi ti ma mɛni ma vé nɔ kpɛ́ni fêi la <hesitation> sɛŋ kaa íyee-ŋa tãi da a kɛ́ kpîŋ kapa fá kɛ̀ íyee-ŋa kɛlɛ berei ya ŋ̀ɛ́niɛi ŋa tûa-pere kɛ la berei ya í kɛ-ɣeniɛi kɛ́ pere kaa lai a nɛ́ ya a gɛɛ owei dûa ŋí <hesitation> ɣele ŋí lɛ́lɛ saa kpɛ́ni fêi le saa mvé ŋɔnɔŋ fe nuu fe nuu kɔ- núu da fé ńokwa ni kpaa máŋ saa núu da fe mɛni saa kpala da pɛlɛ ti ma gɛɛ kúwɔ mò kpaa máŋ fe gaa ti a gɛɛ mɛni da e kɛ̀ a núu da nyii dí ńdoli naa, berei máŋ mɛni ŋai ŋí kelee a kɛ́ kpaa máŋ tãi da a kɛ́ e kaa a bôlu pere <hesitation> e kaa a dɔɔ nyiti ma kɛlɛ mɛni kɛtɛi gaa zui nya ɓa fɛ̂ɛ nɔ í gáa a gɛɛ <hesitation> kɛ-ɣeniɛi fé nɔ a gɛɛ mɛni kélee ya gɛ̂i e kâa a ǹɛ́lɛɛ. Kɛ ɣeniɛi fé nɔ a sɛŋ a gɛɛ nɛ́lɛɛ kɛ-ɣeniɛi fé nɔ a sɛŋ a gɛɛ soŋ káo tamaa kɛɛ íyee-ŋa kpa nyaa féi kpɛɛ la dia kpîŋ sɛŋ kao káa dí yée-ŋa mɛni a kɛ̂i nya ɓa díkaa mɔ̃lɛ díkaa- kɔ́i a gɛɛ dí gáa le a kɛ̀ díkaa pere kɔri a gɛɛ dí gɛ̀ dí lîi fé see ni. Kɛlɛ zɛŋ kwa kɛ́ lîi-see nya ɓé gáa a kɛ-ɣeniɛi lɛ́lɛɛ. A kɛ̀ nɔ í ŋá ɓó mɛni ta fé pai ní íŋɛi a gɛɛ nyii pai kɛ̂i a gɛɛ í lîi e too polu. Gɛ ni kɛ-ɣeniɛi ka ti. A nɛ̃ɛ máŋ kpîŋ sɛŋ ta fe kɛ̀ íyee-ŋa kpîŋ a nɛ̃ɛ ma kpîŋ ífe mii sɛŋ mii kɛɛ kɛ-ɣeniɛi lɛ́lɛɛ kâa ti kpɛ́ni fêi lai zɛŋ a kɛ̂i nya ɓa a pai kɛ̂i a gɛɛ pɔri ma a pai kɛ̂i naa a gɛɛ í lí <hesitation> í vóloi tí e kpɛ́ɛ. So a kɛ̀ ɣele a ɓɔ vóloi ŋa kɛ́ ma fólo lɛ́lɛɛ maa mɛni ma nya ɓa tãi ŋa kɛ la dii-ŋai kɛ̂i maa nɛ̃ɛ a gɛ́i. A kɛ̀ ŋa pɔri gɛ̂i kpaa máŋ nyìi nɔ́ ŋa pai pɔri gɛ̂i ma a gaa a gɛɛ e nɛ́ ma a gɛɛ owei folo lɛ́lɛɛ kaa ti. Kpɛ́ni fêi díi ti ŋa bu ɣiri ma a gɛɛ ŋa gɛ̂i da fé kula ní pere ma, kélee e lɛ́ɛ a gɛ́ pere <hesitation> ŋa see yɛ berei ŋá pɔri la ŋa see. Gɛ ni mɛni tɔnɔ gaa ma nya ɓa vóloi lɛ́lɛɛ yɛ berei ŋa ŋili-ŋa sia la mai vé nɔ a gɛɛ kpɛ́ni fêi la owei mɛni-ŋai kelee a kɛ kpɔnɔ yɛ berei maa nɛ̃ɛ e kɛ la kpɛɛ la kɛ-ɣeniɛi kélee ta fe naa a gɛɛ e kɛ́ a zã́a. Kɛ-ɣeniɛi káa <hesitation> m̀oloŋɔɔ pere ma nyii laai kɛ́ lí. Ɣele da lɛ́ lí berei su a kɛ́ nɛ̃ɛ-nɛɛ ɣele da a kɛ gboto-wolo kɔɔ naa yele da kɛ yá kɔɔ naa ɣele da a kɛ <hesitation> í gaa a gɛɛ nyéei ká kpaya díwɔ naa ɓe fɛ̂ɛ í kili-ŋa sia mɛni ŋai ma. Kɛ́lɛ a kɛ̀ nɔ mɛni ŋai ŋí kelee ya gɛ̂i ya test sɔlɔ ɓo nya ɓa ya ŋa sia kɛɛ yɛ berei nɔ í mɛni kpɛtɛ kaa la yɛ berei í kili-ŋa sia kaa lai. A nɛ̃ɛ a gɛɛ owei ɣele ti lɛ́lɛ kɛ fe nɔ ɣele nɛ lɛ́lɛ yɛ berei nûa da mò la ŋ́ɔi fe a gɛɛ kpɛni la ŋa sɛŋ kelee ŋa sɛŋ zɔlɔ ɓo saa kpa tãi ta kpîŋ a kɛ̀ púlu a pɔri í kɛ̂i ífa mii sɛŋ mii owei kɛɛ zu kulâi fa a gɛɛ ɣele ti fé nɛlɛɛ zu kulai nɔ a gɛɛ kpɛni fêi la pɔri ma fé kɛ̀ ní ya a gɛɛ í mii sɛŋ zɔlɔ ɓo. Gɛ ni nyaŋ e ní kɛ̀ vé ti <hesitation> ífe pɔri mii sɛŋ zɔlɔ ɓo ve a sɛŋ a gɛɛ le. A gɛɛ íkpala a naa kpɛɛ la zɛŋ a kɛ nya ɓa kú folo kpîŋ kɔ a nyɔmɔɔ or kú ɣele ŋai kɛ a nyɔmɔɔ nya ɓa a kɛ̀ sɛŋ ta fe kúyee-ŋa kwa kɔ a gɛɛ ku zɛŋ ti kɛ́ kúyee-ŋa a kpala, nya ɓa kú kpálaŋ ŋai kɛ́ a gɛɛ kú zɛŋ ti sɔlɔ ɓo nyii va kɛ̀ a mɛni lɛlɛɛ. Kpaa máŋ núu da a pai pɔri lɛ́ɛ kɛ̂i a kú láa kɛɛ berei kwa pai nɛ̀ɛ ti su too la kpaa máŋ kwa pai mɛni da môi a nuu ta laa. Berei kwa nûa ti kwa pai kú loai kpɛtɛ la nya ɓé ŋa kɛ́ mai ɣele kuu lɛlɛɛ. Kɛ́lɛ berei mȧŋ a kɛ la a nyɔmɔɔ or tûa-pere nyɔ́mɔɔ ŋai da kɛ zu owei ŋai gɔ́lɔŋ ti, kɛlɛ nyii ŋa gaa a gɛɛ gáa <hesitation> ɣele lɛ́lɛ ŋa kɛ-ɣeniɛi su ŋa- ŋa- ŋili-ŋa sia e pîlaŋ ma nya ɓa a kɛ̀ ŋa ŋaa ɓɔ ɣele waa su mɛni maa nɛ̃ɛ ŋá gɛ̂i ŋa ŋaa sée kɛ kpaa máŋ kpîŋ ŋa ma fɛɛɛeɛɛ; ma kɛlɛ kili-kɛ-zu a pâi kɛ̂i ńyee-ŋa a gɛɛ le a gɛɛ tina tuɛ káa naa. Gɛ ni nyaŋ tinaa tuɛ ti ya kɛ̀ mɛni ŋí saa fe kpɛɛ ni mai ŋa pai pɔri tinaa zu too tuɛ-pere. A kɛ̀ ŋa pɔri zu too a ɣele ti gɛ ni ŋa pai kɛ̂i duâŋ ni tuɛ-pere e lɛ́ɛ la zu ŋa kpɛ́ni fêi la í vá pɔri nɔ <hesitation> kɛ-ɣeniɛi lɛlɛ kɔ́ɔ-ni owei mɛni ŋai kélee ŋa-see a kɛ kpa. Tãi támaa kɛ́ da kɛ a doo mu a gɛɛ e- i káa a gɔlɔŋɔɔ a gɛɛ nuu-kpune wɔ̀ wála-wala laa su fe kpananii a gɛɛ e ŋ̀éniɛi su mɛnii kélee ŋa-see kɛ́ nɔ a tãi tɔnɔ. So zɛŋ ɓé ŋa kɛ́ la ma ɣele lɛlɛ. A kɛ̀ ŋa ɣele lɛlɛ ɓa le nya ɓa ɣelê kúu nyii pɔri ma káa mi a gɛɛ díi ŋa pâi gɛ̂i ŋa gɔɔ-pîlaŋ gɛ ni ɓɛi ŋa pâi kɔyanii naa ŋa kɔyaŋ naa. Gɛ ni owei mɛni a kpéla ma ɣele kúu lɛ́lɛɛ káa ti. Okay